<hesitation> الصين لديها عدة ثقافات عريجة جدا، تتميز بالحفاظ على تقاليدها مثل الفنون القتالية، والطعام المتنوع، والاحتفال بالأعياد زي رأس السنة الصينية، وعندهم فلسفات مهمة زي <hesitation> الطاوية والكمفوشيسية- والكونفوشية إللي هي الكونجفو.